Tegna misary lefaka mintsy ny mpiaramonigny taminah reo e satria zare zegny miresadresaka hoe mody aligny, mirendrarendra, mampirafy karaha zay satria zare zany mieritreritra hoe karaha igny koa fiaignanazy nefa raha hafa raha tegna ataony fa zare rô tegna misary lefaka e tsy mety feky raha ataony f- ôlo mpiaramonigny taminah regny e, magnano tsarotsaroana fo. <laughs> <noise>